Sri lanka ndraiky zen̈y nahazo fahaleovan-ten̈any taminy roa arivo sy sivan-jato folo valo amby tôno de nanjary <hesitation> fanjakana miavaka zen̈y izy tafarany tôno nanjanahana izy.